لا, ماشي قاع السلالات تاع الكلاب ودية, حتى في السلالة الوحدة و ماشي قاع الكلاب ودية كمثال عندك البيتبول, البيتبول ذو اللون الأزرق يجي بوكو بلو زاكريسيف كو باقي لي بيتدبول و تانيك عندك الدوق المون, دوق المون يجي ودي فوق اللازم, كاين كلاب أخرى تجي عندهم الوحشية كتر